Gny GPS izy io raha izy natao fanaova fagnaraha-maso na fanaova suivi tobily na olo na raha manahaky anizay, amy alalan'ny satelita. Apetaky matetiky moa amy tobily gny fiasany. Apetaky amy gny tobily izy io da igny magnatoro amy alalan'ny satelita, lavitsy atiky avao gn'olo magnenty agnaty ordinateur na amy telefony manahaky anizay hoe: ariky tobily raiky, mandeha ariky izy zao, manao anizao fomba fandehanany sy ny tariny. Fanova suivi izy io zany.